Ny ahy izao an, kafe no tiako kokoa no- noho ny dite, noho ny tsirony sy ny fofony. Saingy izaho an tsy mahazaka kafe ka manjary misotro dite tsy fidiny.